to mi yahan South Africa, yaadu maɓɓitugo gite jee asawe're gootel, mi hoosan kare seɗɗa ha <hesitation> ha boro am, say bo mi hoosa be ɗereeji bisa am, mi hoosa be camera am, be hoto am, ammaa kare watugo be kuujeeeji feere pat mi waawan mi sooda ha totton, ko mi sooda ha laawol.